Minen kaa ga amen gaa cofaal miɗen jatorii ɗun hono no foondu non. Ana jeyaa e pooli kaa ɗi ,ganaa pooli ladde, pooli ngeendi. Foo cofal laataaki ana diwa hono no pooli keddiiɗi ɗii diwirta nii. Kaa jooni non, <hesitation> e ngal diwa saatu e saatu.